ŋaa kele foon ŋaa kele fanda domoroo miŋ assi semboo dii moola woolemu naňiŋ ňoo ti ňoo sassaa taa a bala assi jaatakariaa diila assi semboo diila woo lemu ňoo ti.